Oli musilum maan inja uŋamé babé miin usiil ma bajo mé, musilum moni murubo: mom moomé ébara sén garingééj. Ēbara yo inja uŋamé miin usiil sinaaŋ bu fucoho, garingééj go inja uŋamé nak uñul bucaŋéén. Musilum oli may ubaaj mé babé murubo mo mamu. Mo inja uŋamé nusiil nak ucoho.